<noise> adana onou, onou tape ma, tape magea tioni onou na tape sakanna dipa totoru sasakaio nalo onou ela na magea. Tioni ena ono onou kasi na nai tere saisiamela tape padoina rumai tioni tape abesai ma, pe terea, baina la pe waina atoka en umado kasi tioni onouna na mageala dapaua auna onou tape mageala inipatalo petalapaino, <hesitation> laa ba ini kain patalo pe protect tinuo pe taitio pe bless simuo pe tereo ela anouna mageala dapaua onou saka ela na sakanna tu otoro na mageala. So ena eh papara anua dapa kada ela dapau kee en tioni eh onouna mageala, kasi dapaua ela ta podouama nida madakatai. Nidapa papara misa misa kain podoma ta alo ela ba ta podoua ela onou ta ani teretere isala, paparataim umado adi family nalo mumudi, palu, niala ela ia ani teretere ela aibudia dipole kaisia aibudia babaina, aibudia ala dipolo kaisia ela, ela kain onoua mageala. Tioni onou na mageala wasagula saka peka dadakio auna tu pe marai, pe marai, marai maraisala kasi ine onou atoro tau paparataim anua saka tadipaka lauma, papara kain patalo podo dipa ware kasi ine onou na mageala an tu onou atorola tu auna au atuisi ma laa pe toruatoro somaio ini patalo ma talapalasa uma tadipa kada dipaua kee onouna mageala anitere kasi ela. Ta podouama kasi, ine ma tioni auna family ai, pau, niau tape rutiruti auna onou tape sake ma ela elaiasa tu atoro, ma ena onou saka pa aloeu, pa aloeu, pa aloeu asa rarema so ela tadi kakasio ediato tadi bobolaioediato ela eh uaegato wasagu onou tape otoro mape mageala. Mu inikain io ma taim amini tegese sakain kempein aka sa ma anua dipa botuno kasi onou na mageala elai. Onou tape sakanna ma idai naba taupaka kakaisia onou tape atoro ma anua rausu dipa opou kasi ine onou na mageala. Ela tioni onouna tape atoro ma anua losola dipa laumu dipa pekoio alogani tioni taupaka atae lago onouai, kee tioni tagiu ka ataenu lago ma pe lauma. Ito lala kasi wasagu tio gesi ta alatadiam tadi lauma. Kasi onounumageala, ela tadi kada ioma ine onou na mageala ela di lauma. Ma onou sakai ma seu lauma dipa lauma? Onou tape mageala ela mageala tuku sakaiba dipaua kee tioni ena onou atoro papara dipa mamatoa ino. Papara kain patalo dipa alo dipa atuno asa uboino asa dipa obakio akasa ani posaneu akasa sai patalo dipa kaisi dipaua. Onou saka ma ida siamela paka alosomai a, ma ida siamela paka alosomaia, ma ida siamela paka alosomaia aburan pe tatakaku raremasodina la wawareosagu ela pa aloatoria onou tape otoro ela mageala. Inikain patalo ela pe talapalasa aibu. Ela nalo dapaua onou atorola la mageala dapa tu dapaua atuda aka papamani pupumani dipoto, kaisi waini ari akoru adana tu dapato atai wain. Onoubu idaida tioni ai tu sadato ma taupe solaabanamu <hesitation> tu atoro tape podo ari bolai pe magea. Ari bulai tape podo ari bolaipemagea, wasagula eh tadi lalagatiauediato ela oonou asa tioni ona tape atoro kee ma wasagulala ini patalo pe talapala soma ida siamela taulo aikala, ela wasagu ada onou ela misamisakain anua waiba? Papara onou dia sakanna papara onoudia mageala. So taupe kada dapaua kee ena tioni eh enasale eh kainiua. Onouna mageala wa saia onou, na ta magea kasi ela dapau ela laata ataena. Laa ela ini atoato ta ataena ela onouna na mageala. So domala dupau onou asa taupe kai tu. Atoro taupe auna senisi taupaka senisia ela auna pasin pa senisia wain auna onou pe atoro. Dapaua onou tioni pa mamatoaina mapa pekioa kasi pelamatetereo ela. Kasi ouna mageala elaiasa wasagu kai, tukua.